Yë uk yë wynmañmechë porque oy majatyë yë pyanëkxëp kap yë nëdyun nyakëkëp myëd nëkxëp oy myajatyë kuenda'atëp yë padyë yë wi'imayn myetsë.